ⵏⴰⴰⵢⵓ, ⵜⵉⴷ, ⵜⵀⵉⵍ ⵀⵡⴽⵓⵎⴰ, ⵉⵍⵣⴰⴰⵎ ⵜⵉⴷ ⵜⴰⵇⵉⵣ ⵎⴰ'ⴷⵀⴰⵍ ⵎⴰ'ⴷⵀⴰⵍ. ⵎⴰ'ⴷⵀⴰⵍ, ⴳⴰⴱⴻⴻⵀⴰ ⵜⴰⵇⴰⵣⵉⴼ ⴽⴰ ⴰⵏ ⵜⴰⵇⴰⵣⴰⵔⴰ ⵜⴰⴳⴰⵣⵉⴼ ⴽⴰⵏ. ⵣⴰⵔ ⵜⴰⵇⴰⵍⴰ ⴰⵇⵉⵔ ⵏⴰⵏ ⴻⵍⴻⴳⵀⵜⵉⵙⴰⴷⵉ.